Angka esa ia biasa hataholi a asosiasikan neu awal neme hata beuk atau fai beuk, kesempurnaan atau keunikan no kepemimpinan atau posisi nai uluk, boema ana fokus neu kada hal esa. Angka esa ia boe sebagai angka pertama nai urutan numerik yang nanu makna no simbol matea.